لو جينا نسوي مقارنة ما بين الأطفال في الوقت الحالي والأطفال من خمسين سنة تقريبا، بنحصل الأطفال الحالين أكيد أسعد مليون في المية من الأطفال في الجيل من خمسين سنة تقريبا، لأن الأطفال الحاليين متوفر إلهم كل شي، بالعكس أطفال الماظي كانوا ما متوفر إلهم أي شي.